Jebel mamelin, jebel farkelin, jebel takalin, jebel <hesitation> jebel takalin, jebel medoabilin, jubal angesanalin, bohairat fiktorialin, nil alazragilin, nil alabyadilin, nahr atbarlin.